Xa bularga misol qilib yong'oqlar, ko'k mevalar, baliq, yashil bargli sabzavotlar miya faoliyatini qo'llab quvvatlaydi <noise> va hotirani yaxshilashga juda katta yordami tegadi.